e pi ya' paqatza'm rajawxiik <hesitation> kachapt renejel atz'yaqb'al k'o chiran qachapa' nik'yaj atz nik'yaj wuuj re qasu' li qatza'm ela' us taj cheren k'o wuuj che petnaq, k'o jab'ek chetaq kiminim chipaam nik'yaj wuuj rii' k'o chiran xa kak'am jujon taq kib'ixek wuuj re scoot wuuj ela' us taj rimal e kib'an nik'yaj wuuj la' k'o chan kiminim chetaq chipaam che k'ax e qakoj ra'aj re qasu' qatza'm ela' k'ax kira'anan rimal rajawxiik xa' jun atz'yaq qakojon tek'ara' qatij laj qakunub'al <hesitation> k'o wunaq kilaq'axtaj kikunb'al pi taq k'iyneem re kunb'aliil rajwxiik taj kab'eek kela' rajawxiik ra'aj qakunaj qiib' nab'eey k'ey chetaq k'o cha jaay k'o chakansa'n k'o chiran katijt ra'aj, el limnax maq'an nimnax qatijan ela' kiralsaj renejeel ya' piqatza'm la' jun rajawxiik qatij <hesitation> chech jab'ek taq tz'alek che kiya'am kaan qate't qamam telimoon ela' rajawxiik kachapan qach'aq'ajsaj, qatijan nab'eey nan ela' rajawxiik qab'anan tek'ara' kajb'eek pi tientaq qaqlaq'a' renjeel chetaq re kunb'aliil re kirq'axaj ya' pi ritza'm jun rajawxiik qatij nan juntir lo que k'o chaqachan tek'ara' qalaq'a' nik'yaj la' kunb'aliil ela' k'utum kaan chaqan ela' qas rajawviix ka'naan ela' kinb'aj re'en.